X <hesitation> nana jani xhina lenta kutananchí, onrelo iin ña yaxhi jánia té nikutala xhinunchia la kuxlonchí ta'a chuxjun, tenakuixlo tela tenaxli lajonki tenaxli komeli telate lakenchí, nutinana teyena kuchini teyoxli kentokan, naxhi nakonchí modo xhi tanachí xhinanata kutananchí nunu xhinunchiá.